Ëmbëlsira si sufllaqe, krem i rrahur, strudel, churros, brownie, merengë e trufe jandë të shijshme e shumë të preferuara. Ktò ëmbëlsira mund të ndryshojndë ndë përgatitje e përbërës, të i bërë ato unike ndë çdo kulturë kulinarie.